افضل ان اكون امم موسيقار مشهور، علشان الفن هو اللي بيبقى في اثر واقدر اسيب بصمة في الناس، وممكن أاثر كمان في الاجيال اللي جاية مش بس الناس الموجودة، لا ده انا ااثر في الاجيال اللي جاية ان هي تكون عارفاني وانه اكون انا سايبة بصمتي فيهم.